Am'kalu am ai ipi'ya, am kai'fi si am leuwla am'tako do lu'hu am'uti tia mahu ai'feaka hoba te'wa ipi'ai'nin ita- ta- talan'man yang lain lunu'ni miuw an'nim ta ta'lam bouta boleh wa ka he <hesitation> am'tala sifu abu'bala am'rai fil'luni se tua halwa, se tua halwa se sam'sa- sa'sifu am kuba sa'ra siifu tu bu'lime <hesitation> se esan se bre'sika ra sampe bersih am kupas'ra am bi'sifu am'fala am sampe ni <hesitation> tampal la la mi'miu. si'busu sibu'sifu sam'tebu balas ni angka tebu ni hal'wa set'ti ba'wa ya, si'solo <hesitation> terus se la'me sampe ma'falu se'be le se'be le sampe sampe <hesitation> wa'tadudu cef si siram mara'waya cef, se'aka. se'aka aifes le'koba et'tala itu sudah be'le ne ka'he barti'um esa ne'ne, ibu la'ne man tau lane'man ta'bua na es'se ne'ne. Ba'hani tu ta'to skeye se'to sifu se tola fani sifu ami's ya rani cef sampe bonu bonu ya'kaifi ta'tapan ce ka he am fala ne faya sefa mau cef fal'livi ni faya sef se ti'fasala se uma'waha cef, sete panci wa'laha se siram wa'yang ni panci cefa am'mau se umwa way' nira sampe ak'kebas salak'ke cef baru <hesitation> umu wa'sal sampe wa'salak ke se ak'a ip'te hel'loi ni palastik cef fa'mau cef <hesitation> se wa la'ka mo cef sifu se ma se'lara ra ta wa'ya si so'lo sifu se ti'wi ni meja meka'mae.